gott kvöld sumir myndu kalla það fífldirfsku að reyna við

skýrslu starfshóps um fiskeldi sem var birt í dag þar kemur meðal annars fram að ekkert verði af fyrirhuguðu eldi í Ísafjarðardjúpi að minnsta kosti ekki með frjóum laxi Pétur Markan er sveitarstjóri Súðavíkurhrepps

já þau eru blendin auðvitað er það áfangi að það sé búið að ná niðurstöðu um það að framleiða sjötíu þúsund tonn af eldisfiski á Íslandi í dag það er mikið stökk og gjörbreytir mynd Suður Vestfjarða til dæmis

fréttum okkar áðan að það sé mjög ólíklegt að

verði eitthvað eldi á ófrjóum laxi eins og staðan er núna virðist ekki ekki vera mikið um uppbyggingu hjá ykkur á næstunni þið eins og ég segi það eru blendin viðbrögð við þessari skýrslu fyrir Djúpið og sveitarfélögin sem byggja hér við Djúpið er þetta alger katastrófa hér hafa sveitarfélög verið í sínum óformlegu framtíðaráhorfum að byggja upp fiskeldi og þannig umbreyta ástandi

þú hefur kallað eftir því að atvinnu og

tekin í auknu mæli inn í inn í áform um uppbyggingu áttirðu von á því að

ég var búinn að fylgjast með vinnu nefndarinnar og áttaði

að áhættumatið yrði grundvallandi þáttur og gagnrýndi það frá byrjun vegna þess að áhættumatið er eitt síðan þarf að meta hvernig áhrif og hvaða áhrif það hefur á hagvöxt og menningu og félagslíf það er skýrsla sem hefði þurft að koma fram strax og vera jafn mikið til grundvallar

og áhættumatið því það er þannig að þegar þú ert að stefnumóta fiskeldi þá ertu ekki bara að ræða villta laxa við erum náttúrulega að ræða

haft grundvallandi áhrif til góðs á samfélög og þetta þurfum við að mæla þetta nefndum við strax það vekur athygli að þetta gjald á að greiða í fyrsta lagi sex árum eftir að fyrsta slátrun er sem getur verið

uppbygging hefst setur þetta ekki sveitarfélagið í

óþægilega stöðu þarf sveitarfélagið ekki í rauninni að taka fjárhagslega áhættu með ákveðna uppbyggingu í þeirri von að einhvern tímann í framtíðinni komi tekjur á móti það er augljóst að sveitarfélögin þurfa að tryggja sig og þær tekjur sem þær hafa af fiskeldinu og ég er nokkuð viss um að

hefðum náð meiri árangri í til dæmis auðlindaumræðunni ef þeir hefðu fókuserað meira á þessa hluti en ekki alltaf og við erum alltaf þegar við erum að stefnumóta í fiskeldi að ræða villta laxa það er hið besta mál en málið er miklu víðara og miklu mikilvægara en svo og það

þættir að koma til umræðu eins og með auðlindagjaldið þannig að ég get alveg tekið undir það sveitarfélögin þurfa að tryggja sig betur og þurfa að fá þessar tekjur þá borga menn ekki auðlindagjald þannig að einhvern tímann í

þetta er til dæmis tiltölulega stutt hugsun í málinu greinilega mörgum spurningum ósvarað Pétur Markan í Súðavík

að öðru fyrir tæpum mánuði stóð John Snorri Sigurjónsson á toppi fjallsins k tveggja sem er annað hæsta fjall heims og eitt það hættulegasta hann er fyrsti Íslendingurinn til að komast á toppinn og áður en við ræðum við hann skulum við sjá svipmyndir af því þegar hann tókst á við einn hættulegasta kafla leiðarinnar búnir að vera í

vorum að sjá geturðu lýst því aðeins betur

að fara upp flöskuháls þetta er mjög þröngt gil sem er beint undir þrír

þarna akkúrat þegar ég tek þessa mynd rofar akkúrat til við erum búnir að vera í þoku og slæmu veðri á leiðinni upp og vindi og þarna

yfir mér ef það brotnar eitthvað úr ísjakanum þá fer það niður í þessa þessa trekt það er rétt skilið hjá mér að þarna verða flest dauðsföllin snjóflóðum en þarna áttu ekki neinn möguleika að komast undan þú ert fastur í

dettur niður fer hann niður í

spólum aðeins tilbaka þessi ákvörðun um að um að ganga á þetta fjall það getur nú varla hafa verið létt ákvörðun þú ert fjölskyldumaður til dæmis og marga nefna það að það hljóti að hafa verið erfitt að skilja konu og börn eftir heima þegar það er tekist á við svona hættulega ferð já þetta var náttúrulega tekið í samráði við fjölskylduna og ég fékk strax stuðning frá konunni sem er gríðarlega mikilvægt það er oft

eigingjarnt sport í þessu tilfelli ég fjóra og hálfan mánuð í burtu í heildina að heiman þetta er gríðarlega langt tímabil undirbúningstímabilið sem ég fer í og svo sjálf gangan þannig að það er gríðarlega mikilvægt að

fjölskyldunnar og ég hafði hann sem betur fer hvað geturðu til

tæknin er orðin ansi góð í dag það voru þrír aðilar ég gat alltaf gefið góðar upplýsingar um mig og

vorum við fastir

snjórinn var svo djúpur að við komumst ekkert áfram og

þrjá tíma á sama stað hún er að fylgjast með og líst ekkert á þetta hún veit

liðið betur þetta fjall k tveggja sem hvers vegna þessi löngun að fara upp á svona fjall hvað er það sem sem drífur þig áfram fermingu

ég les aðeins um það og alla tíð

mikla athygli hjá mér gríðarlega mikils af þér og er gríðarlega hættulegt tölfræðin segir að það sé tuttugu og níu prósent

ef þú ferð á fjallið ég er áhættusækinn svolítið en mér finnst ég vera hluti af fjöllunum þegar ég er að klifra fjöll

og mér líður rosalega vel og mér finnst ég skynja hætturnar þannig að ég get varað mig á þeim mér fannst þetta vera fjall sem ég þyrfti að klára við skulum sjá aðeins fleiri svipmyndir það var maður með þér sem sem tók myndir sjálfur og lét þig síðan fá búnað til að taka myndir það fyrsta sem maður tekur eftir er búnaðurinn sem þið eruð með og svo þessi bratti hvað frá

þrjátíu gráðum og alveg upp í níutíu gráður sums staðar reyndar

hvergi staður í fjallinu þar

hvílt þig ef þú ert ekki að negla tánum í ís og standa á tánum reyna að vera til hliðar og hvíla þig það er mjög erfitt að setjast niður og hvíla lappirnar og hugurinn

er löngu farinn að segja

þetta eru margir klukkutímar á hverjum degi

að útskýra fyrir okkur hvað er

erum við á leiðinni niður og við vorum eini hópurinn sem komst upp á upp á toppinn og þarna komu saman hópur af

dans til heiðurs mér hvað er það sem fer eiginlega í gegnum við þannig aðstæður þetta er frábær spurning

langur draumur svo loksins þegar

upp á toppinn þá stopparðu í hálftíma og ferð niður aftur en það eru rosalega blendnar tilfiningar sem fara í gegnum huga manns

búinn að erfiða rosalega mikið

ganga rosalega mikið langt á líkamann þinn þú tekur af þér súrefnið og það brýst svo margt út hjá mér þá brast ég bara í grát og svo var svo lítið sem þurfti til að ég brysti aftur í grát að tala við konuna þá brast ég í grát þannig að maður er rosalega viðkvæmur og ein kona

að halda á fánanum og taka myndir af sér upplifunin er svo skrýtin hún er svo sérstök ertu einhvern veginn búinn að ná utan um þetta ég get ímyndað mér að það taki vikur mánuði ár

að átta sig á því hvernig þetta allt saman var ég er

heimildarmynd um þessa ferð

frá öðru sjónarhorni sjá sjálfan mig ég held að þá

svolítið inn þetta gerist hægt og rólega ég var áttatíu og átta kílógrömm

ég missti orku og og vöðvum í þessum átökum já þeir sem vilja vita meira þeir geta séð þig á fyrirlestrum einhvers staðar já búinn að heita á Líf styrktarfélag og

geri það enn og það er hægt að fara vera með fyrirlestra og og allur ágóði af fyrirlestrunum mun renna til lífs það er bara að hafa samband við Líf og þau munu bóka fyrirlestra John Snorri ég segi bara velkominn heim og takk fyrir komuna í Kastljós við ætlum að segja þessu lokið og skipta yfir í menninguna

í öllum dýrðarinnar litum yfirtók Listasafns Íslands í byrjun sumars þegar Hrafnhildur Arnardóttir eða

sjö Hrafnhildur hefur sýnt víða um heim á undanförnum

en þar reynir hún að endurskapa landslag hugans Halla Oddný Magnúsdóttir hitti Hrafnhildi í sumar

mér finnst stundum eins og ég sé að búa til hárgreiðslu fyrir hús

allar þessar innsetningar samanstanda af

mikla magni af

mikið undanfarin fimmtán ár þó þetta sé númer sjö í röðinni

þá breytast verkin

vegna þess að ég leyfi hverju rými

Hrafnhildur setti upp fyrstu sýninguna í New York hann vísar annars vegar í taugakerfið og

enski titillinn

þegar við vorum að ákveða hvernig verkið

yrði

þá var ég alltaf að hugsa um

það er seinna meir sem ég kemst að því að nýjasta tækni í heilann og sýna boðleiðir taugakerfisins

ofboðslega lík því sem ég

þannig að það kom í ljós að ég er bara

þetta er ekki eins eins og ég hélt fyrst eins og ljúft áhlaup á skynfærin

litirnir og mjúk áferðin gera það jafnvel freistandi að snerta verkin sérstaklega fyrir litla fingur sem standast stundum ekki mátið fyrir krakka þetta er efniviður sem minnir á

ég hafði aldrei pælt í því að þær fóru að skoða þetta sem árstíðirnar og það meikar fullkominn sens mér fannst æðislegt að heyra það

eitthvað sem ég er ekkert endilega að plana verður að einhverju sérstöku í huga þess sem kemur hingað inn

mér finnst mjög gaman að fá ungt

sem býr í verkinu smiti þannig út frá sér að fólk fái áhuga á myndmáli myndmennt og myndlist og sjái að myndlist getur verið svo ég hef trú á því að litir séu meðal hjálpi

þetta smýgur inn um augun og ég

þetta kveiki á einhverjum það er hægt að hægt að nálgast myndlist á allan hátt og

á sama hátt en það að hjálpa fólki að verða fyrir jákvæðum hughrifum frumkraftur sem mér finnst vera mjög jákvæður tilgangur myndlistar sýning Hrafnhildar stendur til tuttugasta og annan október en það var ekki fleira í kvöld veriði sæl veriði sæl